एक साल मा अलग अलग मैहनों मा जू सब्जी उपलब्ध होंदी। जनई गर्मी मा टमाटर सिमला मिर्च बैंगन लौकी बरसात मा कददू चिली बैगन। अर सर्दियों मा गाजर फूलगोभी, शलरी, मटर, शलजम, सब्जी मौसम अनुसार ताजा और सस्ती मिलदी।